Tyongik, cha keere ko ng'amen, ko pusit ak seseet, netai anamen pusit, pusit kong'am, ng'inake chejo pusi, komatyech a tyechi kowendi ko- konyere orit anan kolyain, nepo aeng', pusit ng'wo kopo ma- manyeren kokwet, ng'wo ku koyai tukuk chik ko tupe pusit, nepo aeng' seseet, sesee ko ng'am amu ripe kokwet, nepo aeng', sese kong'en misto misto ap chito neripe.